Gny natioran'olo aloha zany, ah tsy maintsy atao laharam-pahameha aloha gny fiaignan'olom-belo vo magnaraky gny biby. Tsy vandy zay! Gn'anton'izay zao fihinanatsika biby io. Matoa sika carnivore da izy ataotsika laharam-pahameha gny fiaignatsika tozay gny fiaignan'ny biby hafa mialoha.